Ngashe ukya kang'ama nganekaba mswaki, ngamekaba mswaki nkasambia chamu nganywa shai kolya ni mareni ngane vyaa mara aa umbe spidi spidi na amburu na mando ngamanya ngame maa ndo tweingia shughuli sa shambani labda na mfele au na vana tukatrema tukashika kwaya sa muu wavaa shandu wavaa linu twetiyaa tukapumsika kdoko. kukashika nngoto tukaulya se shambeni kidogo tukanevyaa mara aa umbe au ine heiyaa saari ya umbe au ya nguruwe.